طبعا أرقام عشوائية بين صفر ومية، أربعة وعشرين، سبعة وخمسين، أثنين وثمانين، واحد وتسعين، ستة و تلاتين، أحداش، تلاتة وستين، اه تسعة وأربعين، أتنين وسبعين، خمسطعش، عشرين، اه خمسة وخمسين، خمسة وستين، اه أثنين وسبعين، أربعين.